La custanza joca ‘n rolu principali nta la capacità d’arrivari a li meti, supirari l’ostaculi e aviri risultati. È la capacità di cuntinuari a luttari a dispettu di li difficultà e di li fallimenti, pirmittennu d’arrivari a li traguardi ca in principiu parevanu fora purtata.